साईकल सब कुइ दिख्ले होई । आजकाल सबका घरमे साईकल रहता । यातायातके प्रमुख साधनमे साईकल पर्ता आउ साईकल एक ठाउँ ति दोसार ठाउँमे जिना प्रमुख साधनके रुपमे प्रयोग करल जिता । साईकलमे एक ठो घण्टी बाँधल रहता । घण्टीक काम कहलके आगे ति मनैन भगैना काम कर्ता । घण्टीमे एक ठो स्प्रीङ्ग ओला बटन रहता ओहके हम्रे जब दब्बो तउ उ ओहका उप्पर रहल टोपीमे ठोक जिता आउ अवाज कर्ता टिङ्ग टिङ्ग टिङ्ग टिङ्ग कैहके आउ मनै सहजिल्लेति डगर छोर देहतियाँ ।